نمشي لفترة العصر الذهبي متاع الإسلام، خاصة في العصر العباسي في بغداد على خاطر <hesitation> الفترة هاذي كان فيها بارشا تقدم علمي وثقافي وفكري وكانت <hesitation> معناها مركز مهم <hesitation> للعلماء العرب والمبدعين دوك كان فما برشا ازدهار في الطب في الفلسفة في العلوم الكل.